Izy koa zah ampisafidiany salady ndreky mofo salady, alekoleko mofo salady ny ataoko hagniny mantsagna satria izy miaraka amy môfo igny mba mavokivoky zah, izy koa salady foagna ndrekindreky zah tsy voky satria tsy ampy zany zay.